Béé baá yá sɩ dómo? Domóo yɛ álámɩná bíɩ ŋsɩ ku yúu ñ físá ka fɛsɩ, sɩsɛɩ. Too bʋká séé álámɩnáá yála ka yɛ na ɔ do dómo bʋ tala í bʋdzʋ dómo bʋ bʋ tala í bʋdzʋ ɔ ŋɔmaná mɛ? Ɛɛin dɩí yála ka wʋlɩ sɩ mɩnísíɩ na álámɩnáá do dómo bʋ dʋ ní bʋ tala ŋɔmaná mɛ, bʋwɛ gulúmo bʋʋlɛ: gbɛtɛrɛ, bʋʋ bisí ñ físá sɩsɛɩ, bʋʋ bisí ñ físá sɩsɛɩ, bʋká <hesitation> ñ bɔyɛná nɛsírɛ darɩ dɛɛ kíyá ní ɔɔ. Ñ físá sɩsɛɩ ñ bʋ yɛná nɛsírɛ dɛɛ kíyá ní ɔɔ. Bʋná sáa mɛ mɛ bíɩ sɩ ŋ físa lɔ ŋ dóo, ŋñ dóówá kpiñññ! Ŋnáa? Ññ ɖoro sɩsɛɩ. Bʋʋlɛtɩ, dɩí tɔñ sɩsɩ. <hesitation> Álámɩná ʋ bɔ di bʋ kɩ í bɔɔ. Ʋ di bʋ kpáta ka mɛsɩ ná ŋsɩ ilimó lɔ ŋñgɛ ñ físá, kpátá ka di bɔɔ mɛsíná ŋ lóto, bʋ bɔ kɩní bɔɔ, lɔ bʋ di dito tʋtɔɔ ŋsɩ tʋʋ yelé ŋñ ɖoró ŋñ lí nɛsírɛ, ayé ŋñ ɖoró ŋñ gnɔ límɔ. Ñŋsɩ álámɩná lɔ ɖorótɔ vʋ fɛnɩ ilimó gba, ŋñná sɩ <hesitation> dómo táa talá nɩ bɔɔ. Ñŋsɩ álámɩná lɔ ɖorótɔ vʋ fɛnɩ ilimó gba, dómo táa talá nɩ bɔɔ. Ñŋ ŋ lí ilimó bʋʋlɛ nɛsírɛ tɛlɩ ayé bʋtooro tɛlɩ, nɛsírɛ, ŋñná sɩ ñ ŋ ŋñ ná sɩ dómo, ŋ dómo bʋ bʋ bɛŋtí kwa, bʋ bɛŋtíɩ. Bʋ yelé bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋñgɛ ñ físá bʋ tala ní léle-léle-léle, bʋʋ bisí ñ bɔ di dito tɔɔɔ yɛ tʋʋ lína ní mɩsírɛ bɔɔ. Bʋʋlɛtɩ dito tɔɔ ññ di na ñ bɔyɛ ŋñ gnɔ límɔ bɔɔ, bʋtooro tí, dito tɔ tɔɔ ñŋ di bʋʋ bisí tʋ mɛsɩ ná tɔ bɔ kɩná nɔɔ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋná yáa ŋsɩbɔɔ álámɩnáá yála ka yɛ na ɔ do bʋ tala í.